Jana ba leri fəg dori kəb jana ba yen zu hah jirikaiməng nir wah bəg ye bu ba a bəg rig jeh bu magnni məng yen zu hah ama rəg damma nei a ye magani ama rig sa dai kai magani ama zəg ma de kai suyei bəi magani to yenzu jana ba neri ye bi ziu məng bəg rig je bu bəg a wunan bei a bo yau beni daru nar na ba ye məng ama a rig wah wuh bəg jiu dub dud-agba nawah nəm jiu zeun nəm wuh sunjryeh nəm wuh bəg jiu swana nəm ku bəg danu nəm ri dud jirikaiməng bu ba a bəg huh ya re yeri bu nui shi bu ba ke sunməng jana ba neri dəg daru məng she a rig wah bəg wuh wuh wuh nrig kan re bəg məng huw məng ama jana ba yenzu ye fad jīu drizəun məng nəg fad jiu buzəun məng so a wah yí huh venrig jirikaiməng funisumen ayen zu hahi dən daw funisumen a nnr məng funisumen a yen zu hahi lan fəm mai nou rig re funisumen ke dew yen da aye zəg bai ye ba ye məng yen zu hahi kah rig gba ye jana nsani nəm fəg fəg bu bəg jana sab məm jirikaiməng ye rig ganh zəg funisumen nan kəb ye rīg bəg shaa bəg kuku ye ba nar bəg shaa ye ba nar bəg nnr zəg funisumen daw bai ye ahah ba ye məng bəg sid a bu noi anamma ama rig n ne rig anamma noi ama rig ne rig sid kai ama funisumen ye ayenziu hah jana jana bəg rig ghad na bu nrig sana kai ye janawururuwa ye kah rig vəm na avəm to sid məng dəg a she jirikaiməng funisumen tanfam bai nou rig re ye wuh yen da funisumen nəu rig re ye wuh da funisumen tan fəm bai nou re hah rikah tan mai wuh de she wuh funisumen ke sid de she wil ashe kah funisumen ke məng to ama woi bəg kuku. a re kai bəg rig sa a hagkali a hagkali məng rig sa re da re da jirikaiməng a ba she dəg bəg kan funisumen she məng ye huh beī ye rig nrig sa rig yenzuhi na ye wai hah ye mən rig nun tri re ye den don məng dirikaiməg bu ba bəg kuku ye rig sha nar ye den bəg na wuh ke məng ye nəm na bəg wuh ke ye nəm rig fan jau a bəg dəg a bəg fad she ama kangma ye bəg ma re kai ye sa ye dən fad zəg jīu she məng bəg kuku ye yenzu bəg fad zliu bəng wah rig kan re a rig wuh mpər ziu fad jiu pana mnon sid ye ama ye yen zou fəg bai wunsani a bəg jīu drizəun-agbamawa swana nəm ku wuh rig jirikaiməng ku zəg funisumen gbəm kam dri bəg shaa yí narí venvew məng yen zu rig yeavew a bəg jiu swana nəm nye veavew bəg dam gba zəg a rəg gəng kəm bai awun wu ri a re so she re a wuu jiu swang nəm nye wud funi nhuu a rig gəng kəb bai su wuh rig re to bəg shaa ye ba nari lari sa na nən məng ama yem rig a zəg mad a gen məng a zəg mad məng na məng shaa nari sa nəm re bəg ma sa nəm bəg bai mad wuh məng jirikai məng a she funisumen ke məng yen zu janazadri yah ye kəg bəg nəg funisumen bəgshaa ye bəu zaa ye ma maari bəu bəh kuku ye ba nari funisumen a nari she ne ma de kai re jiri bəg ba bəg bu ziu məng məg rəg sa ma re kai məg jei dəg mu dri bəg ama beiye ye sa buziu məng nsa buziu məng nziu rig she vo ye dub sahye dub ye sabusaw bu ziu məng ye rig she vo dub sahye dub jirikaiməng ye a bai məg dəg ye.

Na hub lari de tanwbubari mzəg ama elimi bəg sid ye ma de kai bəg sid ye bu ba abud nəm nbəg ma de kai məg bai ye, ye darí bəg nau ashe məng na nhuh janajana ríg abu tawbub ari ri’g wud bai tawbubar məng nəm bəg kan zəg wuu beí fad rig kai wuu ke sa ní rig dəg re rí ku dan dəg məng jirikaiməng nəg kan nəg wad ku baí tawbubarí məng ye sa nəg ye sa nəg ma ri kaí je a jana ye rig dəg rig yəg zo a bu pen wuu ma̍ dəg na bəg noi nami nəm zəg ku təg noi rí jirikaiməng a she ba arig bai ku wube wuu təg dəg na bəg venu dui nəm zəg ku təg ba she re jirikaiməg ashe ba rig yəg ku wahhi ku ma dəg na bəg venu dui nəm zəg ku ya bu venu jirikaiməng a she ba rig baí ku wabhi ba sah mari kaí a zəg ku rig yak ku rig yak nəm ba dəg ba kurumam ma amud a kurumam ma ríg gag zəg ye wuu wu rig zəg ku ya. Na bu ye ba masaməng rig bai ku wube ye rig wah she a bu auəri sad men jana bəg ma ba jana bəg ma dəg bəg wah re wun ma dəg na bəg bu tai bəg bəg wah re wuu ma dəg na bəg bu tai bəg zaa na ku rig ya na bu be wa re ba sai ku ma tag ashe koku yəg taububari nəm ko ku yed nəm yed nəm ba wuu ma dəg na bəg bu yari bəg zaa na ku rig ya na bu ye ku ma dəg bəg noi namma nəm bəg zaa na ku rig ya na bu yauwa re ama baiye wuu dəg bəg venu dui nəm a sug zəg ku wuh ba she wab wa məng wa nei nəm wa dəg de buziu a re keni ba she məng peb ku naí re ba wuu ma rig sa dəg ku wuh a kurumam wah ku vo ye a ku dəg ku sa awah yəg ku a pen wuh zəg ku təg penu she re wuu wuh ma rig namma na noi a ye wuh zo səg wuh zəg səg re noí níg kəb na noi she wuh hue rig kan re buziu dəg wuh məng. re nkah rig peb ku nai re zed de ku təg noí re wuh tag ku duri re a ku nəm jirikaíməng ama re kaí a ba she baí wab ku wuu kah ma dəg na bəg jini tari nəm duh ku ma dəg na bəg bu bukuī zəg ku ya bo beī ba she rí jirikaiməng dəg a ku ya puni to janajana kai ma dəg bəg bu ba she nəm nəg sək zəg bəg wuu ma dəg na bəg jiwari nəm a dab dab dab dab wain wah dəg bəg wah re məng ama ku ma kəng bai ríg mnab drí jeni jana bawuɓa sid ye nya rig dəg nfam re ndəg sa zəg məng ba waib ka se ye bəg kini gbəg bəg, bəg limlim nrig yak ba she sai nma dəg bəg peni wuh shaq wun ko a wah zaa wuu dən ye kai re? So arig hanaku na a rig dəg ye kai re ma səm məng ku wuti ku rig sa a peb ku nai zru wuh wah sa rig ba nəm nəm nəm se she to a peb ku nai rig ku ma dəg kurumam ma zəm ku yi dəg tre ku ma dəg rig a kag kad re ku dəg yi kaí re arig vag ku arig sid ku ne to yi vəg na rí bəg shaa yi baíyí da baíyí jana yi di bəg keni gbami nəm ama shiri bu ba kaí ríg zəu na ke nou yi vəg na ré ba wuu ma zəm a ku rig sa n̍əg zəg na ré ba wuu ma zəm a ku rig sa na̍g zəg kuya bu ye ba a ku rig sa məng nəg ku zəg ku ya bu yi məng a wuh shaq wuu a yik rig dəg wuu wah sam sam saí wah ma yí sa ba she rig wuu dəg wuh a she ba ku zəm a ku ríg sa bayiməng a awah yek de ku bna sa nyek dəg na hasarí wah nwu ko ku yi dəg so wu nwu a raíg dəg ku yí kaí a she bəg ba ke məng wuu ma zam de ba ke ba ku ma rig sa tre a ku ya a ku ye sa na bei wuh re.